<noise> Hane mwipa mwanjo, pano nasasiru. Anatama nyilu waneri nita biatchi na ninti nita biatchi. Kwa linge na safa, kwa tokea ngumbo gulu, anichiru muda, tukupishana. Kulingana navenochiru mtu wakulila mazi ingila ya na wakulila mazi ingila. Kwa linge pakuti tuzetumanya ni kazi. Kwa tu tundanga, tu yatushawli. Bada tuitatuma kama <noise> safali mbili, safalizi. Lakini bada ya kushawli, kwa mbawe njiu yu, nchukulie poa. Hita biaja uzizi, tutatizi, fuatiria. Ndengu mashenda. Lakini njiu atu wa <noise> mpufuatiri, umapotu. Kweli na ale mire dirio kwenye, narikweli ansahibia na pakazibu wetu usisafi. Ino wikolo wangu. Tutangu uvichongu kai. <noise> Mana nota iombwa nchukulie poa. Alafu ite kumfuatiria. mkolanulo we shara kumstukia mbona utaki kumfatilia <noise> hapa toka mwanzoo wachula sana watia kuzoea maisha kuna maendeleo kukufuatilia i. <noise>